Kua oime guinoi <noise> ventaja yandeveguara <noise> jaeramiñovi guinoi deventaja, yaikatua yaiporu yave jaereta ipueretako <noise> yandearakua opa omokañi yandegui mbaetita control ñanoi yandeye, erei yaikatu yaiporu <noise> yave ipuereko jetape <noise> yandembori mbae ñanekirei yayapota va esa kua <noise> ikaviko yaporuva <noise>